Sɛ nkyɛ mirinya nn- naawɔtwe ne nyinaa a monnkɔ beebiara a nkyɛ medze <noise> bɔ hom. Mosoɛr a meguar medzidzi mada meguar medzidzi mada dɛm aa. Asɔr kɔ bɛ m' dze a ano dze mɔkɔ na mom nkyɛ mɛpɛ dɛ mɛhyɛ dan ne m'. Adze fofor a mɛyɛ nye dɛ mɛpɛ buukuu bi a ɔyɛ enyigye ɔmmfa adzesua biara ho na makenkaan. Ena a nye <noise> adze a nkyɛ adze dabia mɛyɛ.